Noy ngaɗirta e fiza lobbo wuro maɗa. Fiza e ɗen enen wala nafali meɗen ɗe anndunono en fita tawa menna nafali muɗun bane. Yahai wara ni hande e jango waddani en nyamirɗe mauɗe mauɗe tawaɗe nder cheɗun tan tawata fiza. Ko ɓe ngaɗirta ɗo ni chondi, chondi finni e chondi fulawa ɗon kanɓe ngaɗirta ɗum ɓe lawano ni tekka kumari on tekkinte waɗi ɓeɗi-ɓeɗi sai e ɓe keɓa ira bota, ira bota keɓa ira ɓoccoɗe e liɗɗi e tatcol be ngatta nder ɗum sai ɗum molmoltire lawontire. waɗe hono leggel nini e ette ɓ ilo ni ha yora.